يوم من الايام كان أن اكو سجغة اطيق تحكي مع الناس الي يستمتعون الها من قغيبفكانو عيلعبون اطفال عيلعبون مختبوي ، جا ويحد طفل اختبى ولا هاي السجغة، فقال بس لا يشوفني حسن ، هي كانت بنومة حسن، فالسجغة اش غدتلو قلتولو لا ما يشوفك، فهو من الجفلي طلع وشافو حسن وقلو ميت